Zah zen̈y mikômandy lasopy legimo, avô lasopy lôko andesindrô baka an̈y. Zah mikaiky rô serivezy, avy io zah mivolan̈a amindrô: azafady hely drako tsy ty raha nikômandiako fa legimo. Afaka ampodinarô ty? De amianarô kômandy nakà azafady, koa misy koa tsisy ndraiky ataovà hafa fa zah tsy tia ty lôko ty oe.